ا ا زمونګه په ملک افغانستان کې معمولاً خلک کرکټ، ولیبال او فوټبال زیات خوښوي. ا د فوتبال نه مې هدف د ساکر لوبه ده، ااو هغوی دا لوبې څې ما وویل ا زیات لیدونکي لري او ګوري یې.